Buukuu a makenkan a ͻyɛ buukuu a m'enyi gye ho na oye papaapa yɛ buukuu a yɛato no dzin 'eduͻation' a Ellen G. White kyerɛwee. Siantsir a buukuu no yɛ buukuu a megye dzi dɛ oye papaapa nye dɛ, obue nyimpa enyi - enyiwa fa adzesua ho. Nnyɛ buukuu mu adzesua nkotsee, baebor adzesua so ka ho.